Më parë sa të vuja këtë <hesitation> të ngrënë i konxhelarmë te u microonde, e lëja sa të skonxhelarej një skaj e pra’ dopu çë ju skonxhelar një skaj e vuja te u microonde pë’ no parë minute, dipendi çë të ngrënë ë.